म्बिस् मने मु मतिप र <hesitation> गौसर् नि फुद् नि लोकेसन्। त्सग्र उस्तु नि तेरे ओबो फुल् दोन्ग्। <hesitation> ओबो मजन्ग् फुल् दोन्ग् जेने प्रए बेसेरो फुल् निर रोक पोकोन अदन्। भिको बिने लोकेसन् को बेलेक् म्बिसे बिने क्सतन्त गै बेसेरो म्बिसे कोतिन् <hesitation> मुसनै देखै जैक् वेगल् दन्स नबुन्ग। <hesitation> भि वेगल् दन्स नित्रोद बिसेरे मसे बिज। <hesitation> भेलेक् मसे बिज, ओबो मन्गन्, ओबो जग्र। <hesitation> ओबो स्तुअ दोन्ग् बिसे नि लोकेसन् क देखै। <hesitation> जेरौ बिसेरे <hesitation> बै <hesitation> फुल् नि <hesitation> क्सेन् के ब लपन। <hesitation> कि जते मजै देखै न है।